Karazagne sôsy: misy e sôsy vinaigrety rehefa agnano lasary eh, de sia sôsy tamatesy rehefa <hesitation> ahandro ahandro laoky, da sôsy sôsy voanjo rehefa ihignahigna kihendihendy sambôsy, nem ah, <noise> da sôsy sôja rehefa isy agnano lasopy, da koa iza koa e sôsy witra rehefa agnano kihendihendy, <noise> agnano misao, paty.